إيوه طبعا فيه فرق، يعني إن أنا أثق بفكرة أو بشخص فده بيكون مبني على خبرات وتجارب سابقة وفيه دليل قدامي. أما الإيمان، فبيكون الإيمان ده بوجود الله ورسالته وكدا وده بيكون مبني على العقيدة والإيمان والقناعة الداخلية ومش لازم يكون فيه دليل خالص على إن أنا أكون مؤمن.